पाणी में चाले, नांदली दूर जाए, मुटली नाव होई नीचे, मैं नौरमदा गेलो, नौरमदा आपने जो काई बोंड रहे हैं। सरदार सरवर्प बांड बोंड रहे हैं, मैं गेलो, तीछा चाल तली भाई, हाई तीछा भी बोंड कर देदे। बाकिन चाल तली थी, पाणी में चाले, वार मोजा आवे, मोसिन कोड़ी भी चाले, बाकिन हागराई भी लागे। पाणी बोंड रहे थी, खाये थी, काई हित्वी पोड़े, बुड़ू बुड़ू करती थी जाए, धेर की बाकिन, हारा मानचा बोठे थी। मैं भी बोठे बाकिन हागराई लागे, बुड़ून जाए पोले, भुटुकणा कदे भी बुद्धू जाए, ने पोईशा भी ले, टिकेट भी भारी होणो। बाकिन बारलो लागे, मैं ती बोठी जियो।